Itlar va mushuklarning farqiga keladigan bo'lsak, itlar ko'proq do'stona va tez kelishadigan jonzod hisoblanadi lekin mushuklar esa o'zlarini juda ham keng qo'yib o'zlari tinchlik tarafdori va mushuklar va itlar o'rtasidagi honakilashtirishga keladigan bo'lsak itlar ko'proq bo'ysunuvchan va ko'proq do'stona aloqa qiladigan jonzod hisoblanadi. Mushuklarda esa bu ancha qiyinroq.